نختار كوميدي، كوميدي باش يضحكني عشان يضحكني، والضحك راحة، وكيف ما يجولوا الضحك يطول العمر يعني، ومن زمان أني نحب الكوميديا والأفلام الكوميدية يعني، لو خيروني بين الزوز راقص وكوميدي بنختار كوميدي، الحق صراحة خيار نشوف فيه شامل.